Li vari culturi di lu munnu nvintaru diversi tipi di salsa, la chiù canusciuta è chidda fatta cu lu pumadoru - lu sucu - ma ci sunnu macari àutri tipi di salsa comu la Tzatziki in Grecia, la Baba Ghanoush nni li paisi àrabi, salsa di soia nni li paisi asiàtici, Guacamoli nni li paisi di l’Amèrica Latina eccètera. Li salsi sunnu 'n accumpagnamentu a lu cumpanaggiu principali e solitamenti si màncianu cu lu pani